Ja ni jaada ku ntochi te ja ni sarada ku ni ntakajida ntuchi yoka te nsteenda ntinada ntute te ni chooma te ntakaxida ja ni: ntuu molida te jaxida in teyaa te vaare ni nkusamada